Antony anan̈aovan̈a vôla mikôfokôfo àby in̈y mba hahaizan̈a'olo gila zen̈y oe ohatrin̈o ma vôla ty beka zan̈y hitandreo tsara be kô fa mizaha izy ami-amy sisin̈y àby in̈y izy, izy ôtrin̈o na ôtrin̈o vôla ty.